Ná nana xyan ga diz nú lo gexlyw re, mas zian ga nani numá queity zian, zian ni nú dethe lo gexluw numá ni rnizi nú, ni nan zacka rninú nez re, diza gy cun dixtil cun nú ga ra miny rni ga ingles, nuu rabi nú zth nez, sian ga-sian ga ni nany per queity, ra ni rnii zipa ra bi nez ré nizy ni na ra ni bnie gy.